<hesitation> che kirb'an ri ri nejel ri woy riq tij chemo este rb'ixik pryolb'aal moos este ¿cómo reta la comida que comemos? I qe qb'iij ke e si k'o che kirb'an cheq chqe chk'ux mu che nejel qcuerp <hesitation> uche este <hesitation> uche ke este kirb'an este k'o chaak kirb'an k'o utz kb'an che chqe i k'o qa kirb'an utz chqe kumo este depend che or tiqtij i che tiqtij <hesitation> si tiqtijla' saber che xaq xtqloq'la' este este nejel ri tib'lil ri kk'eyxik este <hesitation> pk'eyb'al qa qa qatz utz jun e saber chemo rb'anik i no se si utz no se si este este asiad kb'an wnaq mu qal i taq qb'an qe este si saqa xaq este xtiqtij <hesitation> tib'ilil ke xtqloq' este xaq tya'j xaq tya'j xtqtij qa qatz utz como kee <hesitation> si saqsy xtiqlo'q este tia'j are ri xtiqtij nejel ri tia'j ri kk'eyxik ajwi' e inkare' e nkar'e utz por ejempl nkare' este are' ri tia'j e por ejempl ri ak' ri ak' ri kk'eyxik xaq este ruk' kumb'al ke k'iiy wi' i ruk' kumb'al ki chomrik entons ya petnaq xib'al este quimico chpom i si xtiqtij <hesitation> nim re ri tib'lil ri' xtb'an k'ex chqe <hesitation> xkuj yab'rik Xkuj <hesitation> yab'rik tkaal i tek'chi' e este xtiqb'an padecer xib'al yab'iil i k'o bes qa qa kek no'j chewu chermal koj nimtjik e kumo <hesitation> uche' rum ri' che che qtijla' i si xaq este xtiqtij este tib'liil xaqlaj ruk' aceite ya qaal este xuq ke qa qa utz kumo xaq xew ri xtiqtij este saber che qa utz kb'an chiq chiq cuerpo i chiq k'u'x <hesitation> i tik'chi' xkujyab'rik <hesitation> i como che rmal kumo xaq jin qtij xaq ju xaq nejel este <hesitation> nejel q'i'j nejel este taj taq kuj wi'k nejel xaq aceit qtij entonse xuq ke qa utz i si xtiqtijla' xaq este tib'lil ruk' aceite xaq che mas este <hesitation> ke qa qatz <hesitation> <hesitation> utz e xkuj derepent xkuj e xkochmrij xkuj yab'rik xkuj che xtyalok chqe encamb ri ri ri tib'lil ri qatz utz <hesitation> xtiqtij are' ri kinichaaj ri ke e saqrwoch i uj tiqb'an chjaay psi xaq qatz lab' chiqal porque qa qal qa qka'yij chemo rb'anik kb'anik i saber si saq kq'ab' wnaq mu qal entonces uche qal qa qatz are' ri ri xtqb'anla' xtqtij nejel ri ri qe qb'an chjaay